Pinitõvvoq ommaq iks väega erineväq. Om sääntsit väega latsõsõbralikkõ tõugõ ja rahulikkõ tõugõ, aga ommaq ka sääntseq väikuq piniq, kiä kõikaig ommaq sääntseq nähvidsäq ja klähvväq ja. Ja sis mõni tõug om arõtõtki sääntses väega kur'as valvõpinis näütüses ja. Nii et erineväq ommaq tõvvoq.